Este k'olik ju, ju, jutz'lom e rb'i' chimo e este e er <hesitation> ertaqxik wuk bárbaras wu jun kb'igote i ke kb'an usar ju rasuradora ke xtikka'yij este wuk wooch para ke uxkuj eek pu jun tinmiit, pju sesión o podemo e te xtikb'an e servir nim wu xel en un futuro.